Ko ma gəna nda tsa kə ni, ko ma gəna nda, ko kə nyan dunəya na, a do shili nanghə hirgyaɗi wa. Səndo shili na nghə hirgyaɗi nacha ngə ka ngya tsa atsa a ana ji, pama ka a ɗa tsa atsa a ana hyel ngha ka ngya tsa atsa a ana nji. Gəna nda tsa ka, a do shili na nyi nghə hirgyaɗi wa, o vanyi laku ma gəna ngha kəl a shil na nghə ənghə tar ngatə məsəɗakur o ngya nda ko ngyo dunəya na. So gəna nda tsa ndər gəna chaɓə nda o gəna nə o dunəya nə ko la a ənya. A nda na gəna nda, amma alenya sənda ndo kina uya a da ndo uya wa. Bada ngə alenya njo na ko ma kə na gəna ko nau ɗəlbiya dəhə sənda kə ni. Gəna a do shil na nghə dəhə sənda kə nə wa, a do shil na nghə məsəɗak nda cham njirawawa a nda tə hə i nə ənya ngani, ja nda gəna nda, amma a da ndo uya ndo nji hanyi wa ndo nji hanyia wa bada sə mərəm alenyi nji gəna nda tsa nda u sa ma ndo ki ɗəlbiya ka alenyi nji na gəna kənda nda, njo mər sənda a do a do shili na həsəli anə hyel wa. Ndo ki ɗəlbiya nji na gəna kənda nda ka o ki tsəya nda ma nji i i go hanyi wa. Ya sənda shili na sə ngə nacha ngə ndo har bəra gəna tsa nda ndo mər sənda kəra nda i, sənda kəra nda hari nacha ngə ndo shil biya mər chul ngəna səu. Ko ma ndə na gəna, a do shil na nghə hirgyaɗi a do shil na nghə piyarɗufə wa. Səndo shili na nghə piyarɗufə o dunəya na, nacha ngə ka ngya tsa <noise> ka ngya tsa atsa a pama kə ana hyel ngha. Ma kə na tsa atsa a hyo ngya ana hyel ngha tsa atsa a ana nji inda hyo ngya Nda njirawawa a nda kəra ka dəhə vi nda kə uya kərnghə ti, ko uya hirgyaɗi, ɗufwa kə ma a o ɗa twasəu. Bada hanyi ko nji ma a ko nji wi zə ko nji hanyi wi zər dizəu. A hakilu nghə do hya atə ko jal bangə jal bangə wa. Amma macha gəna nga atsa ka, jigadəma ngha o ɗa a kəra gəna nghə nda har gwaatə njir gəna nya ngani ndo shil na njir ɓəla o shil ɓəla ndo ki kənda i i, gama ləvər nga o ta nda. Ndo la a wi ka gama gəna nda ma a njo shil gwa a nja tsa nda ni. Chaɓə sə inda o ɗa o dunəya ənya, njir gəna ngə məno ngatə nju shil huɓə vi kəra nda, njir gəna ngə məno ngatə nji tare nda nju kuɗə nda, njir gəna ingə məno ngati njo shil səya nda njo təra na nda. Njo gwa a kwaba a tsa nda i i. Macha nakə gəna da tsa kə wa, ama njo shil gwa a nghə nju gwa a chul sə wi ngə tsa ka? Bada nji səya nghə ma a gəna tsa kə wa laatə nji vanya ndər gəna nda tə hya ka, nda bada nji səya ngha, cho nau nə nə nyi kwaba nə nji, njo shil pələ nghə ni. O bəjir gəna, a da kə na hirgyaɗə wa. Wurnya səndo shili na nghə hirgyaɗə o ngyatə ngya ngha, nə ənya ana əzəkəu, nacha nga, ka ngya tsa atsa a ana nji. Ko gəna da tsa kə wa, ma a ɗa ko ngya nghə ana nji, ya pama kə na hyel tsa atsa a, ko bada kə biya kə go pama nji, hirgyaɗə ngə hyo pəa. A ve sə muramkur da ko məra nda njo njo na a a wane ya janə sə inda cho məra, wane ya janə sə nda cho məra. Bada nji la a nghə njo zənə ja ndə dur no shili. Sənda o shili na nghə hirgyaɗi nacha ngə ka ngya tsa atsa a ana nji. Amma ka ngama bəra gira tsa ka A do taɓa shili na nghə hirgyaɗə wa. Do taɓa shil na nghə twasər ɗufəu bada kə piya wa. Gəna o sa bada ko nji hanyi nda a a lya kə zhang mbəɗə mbəɗə nyi. Bada ko ma i nda ma a ana gərachəu. Dəhə səna nda ko məna a da ko mər nyi tsa atsa a wi nda ɗa wa. Gama gəna nda o shakər nə ngha. Wi nda yi na ava o sa nghə ma a ko mər alenyi sə inda a da mənakə wa, ya səndo gwaatə ko mər sə nacha ngə ko har kərnghə nghwa bəra gəna tsa ka. So səno shil na ngya tsa atsa a ana nji, nacha ngə ka ɓətliya pama ka ana hyel ngha. Ka ngya tsa atsa a na nji ngha, ka ma i wi nda hyel o i. Bada kə laa da nda ndəa tah, nda mi njo məra, nacha ngə ka yi tanda ka yi piya nyi chin nji ka usa nji, hya ngya tsa atsa a ana nji. bada sa ɗa na kə ja, ko la a njo ɗənghatə na ka, wane ya wane ya njo nga tləm ngha ana mənakəkur. Amma a gəna tsa ka ya a nji do nga tləm nghə ana məkəkə mənakur wa, a do vala nghə ndan wa. Ɗufwa kə do ɗa twasə wa, ya ma paa ɗufwa nja ɗa twas na kə wa, laku da ɗufwa ko ɗa twas na nji wa. Nji nga ndo ndo ndo nga ngha, ndo gəlar nghə alenya ɓwanya nda o vala ngha. Ndo shili ngya na ka bada sa uya ngha njo shi ngya gərəməu. Bada sərsum da tsa kə nda hyo səm wa, amma ənda ko ngya ka nji, o təttə shanguɗu nji shil a da ka, ya chul ngya wi ngəngə ngə hyelləu i. Chul ngya ngəngə ngə nga, o shil na nghə chamər ɗufəu. Macha ɗufwa kə cham ma hyel ma o o uya bəji u gwa ngya aku ka. Am ma nda ɗa, janə gəna ngə tsa ka amma a da kə na ngya jam ka nji wa. Vanyi laku da bəra ko uya piyarɗufəu u dəhə sənda ko mər wa. Wurnya sənda u nə nghə piyarɗufə ja, nacha ngə ka ngya tsa atsa a ana nji. Ya ngan ja, wi ngə jau nga na bəra ya, naya nji jau ɗa, gəna ya, u shil na ɗa piyarɗufə ya? Gəna do shil na ɗa piyarɗufə wa. Gəna tsa ya ko gəna da tsa ya wa, macha yo ngya tsa atsa a na nji, yo uya piyarɗufəu. Am ma a nda ɗa gəna nani a tsa ya, o nau ɗa ma da njo uya ɗa yo mər chul nə na sə wa. Jigadəma ɗa u nda təra kyatə vanyi sə paməu, o nau sə ngə yo ki mər ma a do shil na nyi həsəli nə hyel wa. Am ma chi jigadəma ɗa tsa atsa a, wi nə nan sakana a da yi har kər ɗa wi ndər gəna wa, nacha gwaatə yo shili yo shi mər chul nawa səu. Ya chul nə chul mər sə wi nənə nə na, o shil na nyi həsəli anə hyel. Bada nji inda o nda ki səhimi ko kuma nji nda o nda ki mər tlər ni, a mərtə vanyi sə